Pues mole noawelita okon nikitaya kimochiwiliaya kimotliwachiliaya kakawatl, semilla, neka canela, platano macho, galletas, ajojolin, chile ahchoh, iwan semilla de cilahtro, nochi ihkon tlasarowaya, iwa ya al final otlaposoniaya iwa ya tlatihtisi. Iwa kuak yayoposonia yon nochi tlasarohkeh, ya kitihtisi ika metlatl, iwa ya paompa kitzoyoniah. Kitlaliaya toronakatl, ktowaya inon para fiestas, a por ejemplo wel tiktlaliliaya pollo, wel tiktlaliliaya toronakatl o este pollo, pues para tradicional inon tiktemaka mole ichah novio, iwa pos pokxilwiaya gentes, iwa tlen kipia inon nochi kititisiah.